Pues ra many ni na nxab zyed lo rúliz nu re velna za ra bziny’ah, lamá raw ma ra beld, raw ma ra, nxabiaz namá, tchi ried ma ruliz un velna queity- rcama lo xquetnu rckama, run ma péh, runma tchi queity. Rbixlazyas nú lama purzy náma zë, raw ma ra many, ra purte ra many ra beld gi ra braw gy ra, ra nii ni raw ma tchi cun ga este ra blazy náre, zegha blazy sied ma zthe nez tunan caloo rithaw ma lo basur tchi sied ma rcka ma loo ra xcomid nú, ru liz nú ré ah, tchi ni queity rchiglaz di nú láma. Bliaty zega, bliaty gy zëga rie mara rcama ra thx burr ra thx gún ra, zyed ma zth nez tchi rzenyma hasta lath núnu, tchi chi lama gaw ma danunu tchi ni rbeckama galgyxtëx buny purzy zëh queity; nxab nama va queity- queity many zack di lá rama.